حفظ القصائد مفيد لأنه ينمي الذاكرة واللغة، بس لازم يكون بطريقة ممتعة حتى الأطفال ما يشعرون بالضغط، ويحبون يطورون مهاراتهم بدون ملل, لأنه الفكرة مو في حفظ القصيدة بل الفكرة تكمن في أنك تنشط قوة الحفظ اللي من دوره يفعل خلايا المخ في التفكير والحفظ.